لو كنت حيوان بري ليوم واحد بختار أكيد إني أكون أسد لأنه حيوان قوي وسريع, ويعتبر ملك الغابة ويعيش في الطبيعة بحرية, ويحب يستكشف الغابات وممكن يشوف بيئة مفتوحة يعني شعور يحسسك بالقوة وكمان الجراءة.